A ka palaasimaŋo le ňiniŋ, niŋ i ye palaasimaŋo ňiniŋ, niŋ i tenkunta jee, dulaa kalimeeriŋo, niŋ i, i ye laa woto i ka siinoo noo le fo i ye, i lafitaa a la ňaamiŋ. bari niŋ buriwiyoo be daamiŋ niŋ i siinoota, niŋ i ye laa jee i buka siinoo noo.